أنا أصلا بطبيعتي أما أحب المشي وأما أشوفه حاجة ممتعة يعني ومش أما أتعب منه خالص، بالعكس أما يغير طاقتي ويخليني نشيطة وبرضه أما أحس إن هوه رياضة بسيطة، وممكن أمشي مسافة طويلة يعني مثلا ممكن في يوم واحد أمشي مسافة توصل ألف متر عادي حتى لوحدي أو معايا حد مش هتفرق معايا بالعكس أما أحب أمشي لوحدي أكتر.